Ramsa moitak tak te. <hesitation> Manelim lo patana, lo manhi, apuin, amalsom lo em ema, <hesitation> entir nan, sarga sa te. <hesitation> Ramsa moitak tak te an maninun pungilok tak takahan ce luitil te. <hesitation> Heng tehian an tak saak, <hesitation> kong tuitak an ehim karengak. Jo mei pialama asiem tu, <hesitation> kuanu pon hetian omhi amudu kareng lava. <hesitation> Meshing tepo, kan ru lauzonga, mi na min tiluitil peta nituan. <hesitation> Kan rildu le tak saatlingin, kong tuitak alaunay china. <hesitation> Suvangin, ramsa tehi, duat le zaan pu lea. <hesitation> Tataka kan engkol hia nau ngaya. Duat tak le mangay tak tsunga kan nau engkol tsutsom ser <hesitation> a ngaya ni.